Om nii eläjä- ku ka sis kasvopiimi. Eläjide ummist vist kõgõ tuntumb om näütüses kitsõpiim, midä saagi põhimõttõlidsõlt pruukiq sammamuudu nigu lehmäpiimä. Aga kasvopiimost ummaq näütüses <hesitation> sojapim, kaarapiim, mandlipiim ja näidega saa ka tetäq inämb-vähämb kõkkõ, midä hariligu piimäga.